Lainanam niholalanianam sonilahayan nihaninbundara. Jadi jaminan la ina ni tau ni lindungi ni ke hidupam nihulalaniam sonilapakeahyan dong bilang bundaran soni bumiam niulan bundaram mainana tutukiiti. Jadi siam ina laina lainanam <hesitation> di lindungi nilatunam loitila'am nijaringan naniulasua sonila <hesitation> ahayam bundar bundar bundar baru nilotu latunamai litelaam siam cara, cara lainanamani niruhi halanam nuhulam loitengam banguni jaringan soinula nilatu deng tengam baruni ruilaalan.